Nimari fundo gappa nira piro wushi, we shiner ywani nima piruko wushimo nin lung am, amima wulluna nira patton gappamo ti wuji ning wullo shiki nin taɗi nima taɗuko mo dushan anshittano kam ƙn arum ning shadu yalam jurami nin paaron ta ɗiike, ninma ƙrun arumo tiyei ma yina wijji ma pelloƙo nin shadi anshittamo peneng ning paaro takui nin shuran shiki katei ma shurumon yalami ma tura kuimo nin shaɗu am peneng nin patton tuƙui nin patton swang ƙan dogon shin tomon nin mummo foƙƙi mun dang wulluru gappai shine taɗuƙui nin miru shoje nin nwatu yami nima yamƙo nin taɗi ta womo nima taɗuƙo amshiki ma diƙƙo, ammenjire ma wulunan ti wuji nira patton nin numina ɗishi nƙana nimbo wuji nii fuɗurƙawe liyan, liyan wu patturo wucinai ƙm, nindi rimbon wujii, wujimo mayiko amima ɗunguko shenkani nir diyati, nari diyan ta rimbon wuji padim, wucimai nima yiƙo ning nabi maniko nin ɗangi ami ma shenƙuƙonti shikki nin duru wucinano nin kapina nin munun ti ninya shira sulani.